യാനു ഏന്ന ഫേവേരേത് അദിത്ഥന രേസ്തുരന്തഗേ ഥിന്ദിനു ഥിനര। സമയന കലയര ഇശ്തപദുവേ। ദയപന്ദ അവുലു ഏന്കു ഗോഥിപ്പുനനേ അഹര। സേവേ ബുക വതവരന ബോദിത്ഥിനന്ഛിനേ ഇപോലു। അന്ഛാദു ഏന്കു ആരമവദു ഇപോലി। ഭുക നേമ്മദി അദു ഏന്കു ബോദിത്ഥിനനോ ഹിനോലി। നമക്കു ഫൂദു ദു ദിഫ്ഫേരേന്ത് തസ്തേ ബോദ അന്ദ പോസഥു രേസ്തുരന്തകു ത്ര്യ്മല് പോലി। അന്ദ ഏന്ന മോദലനേയ അദ്ജഥു ഏന്ന ഫേവേരേത് രേസ്തുരന്തകു।